niŋ i ye a, sofooroo bulata a kono, kiliyaanoolu bulata a kono. niŋ i ye a mala. a ka bori bankoo le to foloo, fo waati, a ye kilomeetiri dantaŋ bori, a ye naa wuli a ye taa